نحب نشعر ببرشا بروده أفضل من أني نشعر ببرشا حر، البروده تخليني نلبس ملابس أكثر و نظم الوضع، أما الحر يخليني تعبانه عيانه مش قادره نركز و كارها روحي زادا، البروده أسهل نحس من حيث التعامل معاها، أما الحر فيسببلي تعب و مشاكل صحيه و منقدرش نخرج أنا في السخانه، مع البروده نقدر نستمتع بالوقت أكثر و نرتاح و نستغلو.